फ्रिजन आमि नुस्तें जाव किवा फळा। भाजी आनी तोर जेवण दोरुंक उजार करुंक जातां। जाय तेंना आइस क्रीम करून खातां आनी उदक थोंड करुंक जातां।